Soo yambopuputa <noise> tanta ipise katu vaera, oime ñanoi jevoya <noise> jokivae yave yaitivi pipe, yandepuerevi ururupia yaitigua yau jengatuviko <noise> jevoya jokivae ndie jokurayande yakaru ñaneretarupi.